Ja ku ja kuaá ja xiidindo tiuku pues maá pues a veces xuukuudundo in io hora uxi hore xuukuudondo 6 o 8 xe variar tiu ku xi adiindia'ando io hore ja xeetniinundo ja kuaa ja io hore xe ofrecer in compromiso a maaka ja io y yuunkaa ku ja xiidindo in 4 horas tiuku o 6 horas daama xeevariar hora ja xiidindo.